ما في طريقة مظمونة، لكن أعتقد إن كل إنسان أو كل حد متفاعل مع هذا العالم بشكل طبيعي له الحق في التأثير فهذا يدل على إنه يعيش في حياة حقيقية محاكاة للواقع. <noise>